Ma ei usuq, et om väega pall'o eläjit maailmah, kiä toitusõq päämidselt bambusõst. Nii et ma piät ütlemä – pandakahr. Aga ma ei tiiäq, kas tuu muut näid kuiki parõmbas tõisist eläjidest? Ma ei usuq.